إذا عندك صعوبة بالاستيقاظ بدري أول شي حاول تنام بدري، وتخلي وقت نومك ثابت كل يوم. يعني لا تسهر كثير، بعدين جهز جوالك على منبه قوي وحطه بعيد عنك شوي عشان تضطر تقوم وتطفيه، وعود نفسك تشرب مويه أو تغسل وجهك أول ما تقوم ها الشي يساعدك تصحصح، ولذلك هدف الصبح مثلا تبي تسوي رياضة أو تقرأ قرآن راح يكون عندك دافع أقوى، المهم لا تيأس وحاول تدريجيا.